Apagua fouga alaifania pagua alogai aga man o'oae mao pau isai kuku agela'a o'oae isai kuku kela'a. Gae pagua alogai aga leaders keague lopia keague council safa keague gainai pagua alogai aga pagua pau e start elifu. Elifu aga o'oae kuku kela'a kuku apala kela'a mino apalai keafia papiau kepakafoni'i e'i mafe gome ke painao foama kepainaoga. Ina pagua alo safa pau elifu efua pagua alogai aga pau papie safa euegekae e epainao papie euegekae kuku ela'a papie pau einu o'oae safa kuku apala eaniabke au safa euegekae kuku apala eaniabgome lai pagua alo aga pau elifu efua pagua alo eapao agofa'a eapao puo pagua alo changes pagua e'changei. Pagua alogai aga lai o'oae youth lai eague pagua ea e isa felo emia agu. Pagua alo ekafelo mo emai elao opofoina emai elao fua. Kai pagua aloisai amu isai kelufu aga kuku apala, steam pagua alogai ekoko puo pagua alo elifu. Kai otherwise lau eu pagua alo felo youth leaders members ke ka <hesitation> leaders keague council lopia keague pagua alo ke'ima puo pagua alo felo emia ke lai ague pagua epea pagua alogai aga inuinu pau aemia ifi kina mo sunday A saturday sunday ifi mo inuinu puo felo pauma ke i youth keinu kai isa ao akekapa kainu felo. Pia keafa keinu felo kapao aemia isa keinu felo elao egapi. Ke pagua alogai aga painao emia pikafa safa pau emia alogaina pagua alo elifu imoi e'elei safa kepikafa ke pagua papiau apaoi safa kepikafa pagua alo elifu pagua elifu lai inae pagua alo e'changei imoi e'elei pagua aloi kepalifua ke papea pagua alo papiau apaoi pagua alo kepalifua youth pagua alo akeima akepapea felo alogaina kai leaders aga lai pagua alo kepalifua leaders e'i characters feloi lai puo pagua aloi kepalifua isa e'i niniani aogai aga felo lai. Gapuo lai pagua alo aga ekae elifu ke pagua alo kepalifua aga leaders pagua alo kepalifua lai emai pagua alogai council afa lai puo lai pagua alo aga pau elifu. Lopia keague leaders keague pagua alo ake control kai still aekaina gome o'oae kuku apala kela'a pentsini keguga pia keinu steam keinu pagua alo kepalifua kuku apala mo amu maoai elifu pagua alogai aga lai o'oae fe fekepakafo aga isa kepakafo kai lai felonai isanai aga lai pagua o'oae keinu puo lai apealai apapakipoi pagua alo felo emia loli gamo kemai kelao Kepapakipoi loli mape keaga pagua aloi kepalifua. Meau pagua kepenia papiau agaomo ekapa kai meau aga fofougai pagua eafia loli papiau kelao loli owner meau keafia loli owner keagai moni keoge kelao kenue kemai moni keoge kemue ke ai ke once kelele ao emja ke kekai gae keapalai moni keafia pagua alo elifu youth gainai pagua aloi kepalifua kelele kekapa meau loli keafia meau pagua eafia lai agu. Kai pagua alo aga elifu efua. Pau isafa pagua alogai euki papiau imoi keuki imoi mino agao aua minoi isa pau pau murder emia pitsi pitsi emia. Pagua aloi ekae elifu. Pau live one ag oi lopea pagai isa ifo gae homemade eafia isa emai elao loisa aifa ima agaomo lai ima apieapie isa una oea lai kai sa pagua ugugai keapai kelao kemai. Pagua aloi kepalifua lai emau pagua aga pau e'changei pagua aloi safa kupu eaau ufu maoai ea akei safa oufa imu eake afu elifu mukimuki afu epalifua kapa maoai afu elifu afeai lai ague pagua alogai lai ague emai laoamaisai kai lai kelele anii alani puo mo lai apeaiaoge lai koa aga lai e'ai agu mamai mo elao emai brothers kapa aoao ekapa apea kai apapakipoi lai apua'afu isa ifo kelele ekapuga puo gafia koa isa eafia lai koa aga otherwise isa aeafia lai ague gone pagua alo elifu efua puo lai pau ifomai Ague kelele lai ifo fekokopenimai aoma puo lai ague e'ai agu agoainagai apa mo ke amai agu apime'e aisai miamia kinai safa puo <hesitation> pagua niniani'i fe'changei pagua fe'changei keoma leaders gaina keifania kai paukai miamia alao puo isa leaders lai fou agania pagua agaima gakoa aga pagua alo miamia kina epea felo inuinu agemia pagua aloagelifu aoao e'elei lai eagaukae kapa maoai meau e'elei lai ekoko puo fagaiai meau e'elei lai ekoko pagua alo isa elifu efua elao lai pagua alo kepalifua pagua alo elifu efua gapuo lai ague pagua aisa aina lai emia.